Ummõlusmassin om sääne massin, miä hariligult eelektrijõul, a vahel ka vändagaq vidä edesi niiti. Niit käü läbi nõgla ja sis ummõlusmassin tege niimoodu tsik-tsik-tsik-tsik-tsik ja saat ummõldaq. Ja lätt pall'o kipõmbahe ku käsilde.